Tou snam adai yini ye hivae, hivrna kuma kya a vna kya fa kumal apa fa makr makr kumar akan tufu kumare toh snam tara putizi akwa su tiya hivini tou hivini yang a salarni sosai amma sautu tu book haram tarasi dar lka bara tra ka tang, dar lka bara tra ka sdae, dar lka bara tra ka makr, dar lka bara tra ka fwodo kantufu shan snam tara faru ltyal klba tra akwa kuma nanna hivirna yanga sda akwa yadiya wani slake tya hapri a’a kura ya so kura yanga sda wae yanga bas ta sosai kuma sotima migiha labar nda klae migi halabar nda klae kuma ndaa bara bara tra thlmawai kudi yatzi sosai akavi nantdar tiya kthrari adkura ta yaga tau amaga haprimal yaga toh dole kowa ndznditra anti yanga sdar sosai kuma ndyar kibaku yiditra sosai mapr yai akwa makarantar mawa dara babar daranga sdakur wai so ashina magi hapr ya bra bra ma dara titiwa apri ndai luma ndai luma aka soboda wafa daran gan diriwa antiyi miyi haladar api yadiya bara snam ahani waeni kowa nzi shiru kawai so anti kuma nanna yi bara andikaka apri asina map indi transfer tra apri a’a akwan diklata na akwa vi ndani toh daranga sidawae adklnta trama atabata siyakayi. Adklnta tra ma nditaa siyakayi saboda haka anti nara dara, dara hapri a ini a kzi din din din har ba shina miyi ha sini kulini ahani ni ada tabwa na gyalir bawl yare kaka nr gyali table tenis kaka gyali nr nr hokey yare shan miyi hala dar apr aslina ada mura nai ahani ni ki bal a hwi hwi kari su di haka yar ga eda sosai ar lthr ini ni amma miyi lapri ini ni ashina ini ma dar kapri agyar ladar bwui kilini ahani amma dar hapr kibla ta kuma ini darani busan dubu makr kumara akan tufu kumara soboda soboda saboda dar nyati sita kuma sosai domin haka yaa bara apri ashna miyi hapr yin gi ngyar klhr ni ahma kiba ku da hapri a’a tagtk ngyar tagtangyar usu usu thra kgtra harm and anguwa si apri ini ni er azi anguwa yar si apr kadar nr anguwayar namti madar ni akwa ma kadar si apri tai targyar darya hapri dara ta tsal tali kwapa ma apri yangyar tdar so ini in dudini ni ahani gaskiya yinga sdar kur sosai dar mo daranga tra kuma ashna kubai avi namidar tara nai ni adi hapr kulini nutwer a <hesitation> wal kibakar mbri apri ini ni aa mapr gudi apr ni fati tarh haha aprgkrai kthraet ni aga pata amma kulini dar halai apr tayita furta domin haka yi suaka dnar na yangati su kuma darnagati su kuma miyi thibae ada kf vi dar akr srnanda adiwae. So mi ashna ma daarta waitra ini kalini har kulini su adanga sdakar nr kthrni so ani nda hapr har kulini mitmura sya ndya pr kulini ya ngyar tgr yapr inaa dar hapr sam darang yar trawae so ashaa kalini ahani ni yange, sdora akwa vi kthrni nam tdar boko haram ttargsi ma darapr madar ta tchitra wae so ashna aznam tara barapr kadar tshitrani dar eya kokari da eya pi dai aja apr badar tchitran, wallai dar kasa so ini thyal mbanatra sosai yanda titara korai vini lapiya harba ashina thma wai tina sha akwa vinda ai ashna mag lapr adani akwa anguwani maga hapr nda akwa anguwani mag hapri nda ashnakani yara miya lyati ahani ndlaka si apo kaz gwada tra ma da te gwada tra diya tiyi tsanta lar slake duku diya zhive so ini kulini ahani snam tiyi tara ha nda kwa chini vtra tiyi tara lawae kami tdlara ha akwanda andarni kulini dara wul tra kowai dara pr kai ndi ayi brtwa amma nana kuma yini yimbrsa ki thyalna mai yadi yake kuzurna mai tiya eja wae ashna mandri hali hapri zany wul stiyaha arpa za halai afr etuba apr kami tza iyali sini wazr laka yar tyra si hapr daraka eya aduwa apr kaza api kigi aja hgyan koapr kigi eya slake ani dar si aka kr dar tdnr hapr kai mallam stg again ar kai yar aya apr kyayar hgyantatinae baa r ndhalayar apr mayar ta tubawar ya ma ani siyar ata kama akayar ndyaga tri ndka tuba ma ka thyal br gr ma ai. Nana yini dfurna duku ashna masi in madi eyali su yi hani ar yikuri hapr ko yitshan dari ar yini ani kuri akwa dfawai yadiya ngai nda akwa dfa wai wae yadiya gz komi akwa dufa. so sabo da haka yingati sdakur irvi kthrnani sosai koma ashna nahama snam tara faru naha naha waima akwa vi tsa bawl kanr tyar kaka government collage nr dnda hapr makaranta nr har nda hiva akwa yar ni yar kbai anti <hesitation> snya tdar makr <hesitation> aka apanda ndsunwa hada tiyar kuma kaka arabic yar ashna kuma nahari yar bea snyatdar so saboda haka nda yiditra sosai dar yiditra sosai akwa vinda apr tou miya ma kakutsi apr ya klntani ani shan daradiya bara tn ma so ashna gaskiya yingali sda hur tnam ti eya kthrna kuma nana thyae zaira sadiyaka damalindae tya so adiya ka dsachindi tiya wana wae tuh anti ini kulini kuma nana vi kulini ya bara apri ini kthr ini kulini tara hani tunda yi kure kure nr education ni ya bara pi kiyi ikma ka nr chemisirna chemisa kuma yi kuri kuri apri nr medical lab scientis ini kulini ya bara kiyi mburnta laprna ma yi tsuwa ya bara kiyi ika hivi krawae ashna akwa anguwama kulini zanga sdar na sosai sosai so ini kulini ahani yi bara apr kayi burnta laprna amina kulini tarati microscopena kaka slake yare nr nan nr gwaji gwaji yar ni sh. Shan yike tara ti anti ini ya bara apr mi wulti akwa chiya wai tiya bara kiya mburnta tiya bara kiyi mburnta nr nr medical laprna ni so ini kulini aapr nda mbur nta burnta ini kulini nalaka ma akwa kano tza bara pri doctor abdullahi alhimari za bara apr kazni nr kuzug nr miliyan sdae aka rabi aka reta so ashna kulini ahani ani snam tiyi tara hyati ati tiya bara apr kayar mburnta harda tun ziyar tara lapri dar tara hapri kiyisi yakwani ni ane ina ani nam bayani namtiyakri akwa awa rayuwa saini kulini ahan kuma nana da kthr nam tiya da bara dama ya bara konaranguwa agwa akwa anguwa garni mandi kgatra ya mwari kiringati daranga sdarna anti miyi gwada tdar miyi halar apr zaka pipi mani yikna dar kuzugu ani dar hyati miyi nada sidima ani dar pr kai ini kulini kowani ndaa dara bara ur bit dar mburntani apr ni tiyi mbur ntani nani ani dara ndkkura ga bwai kawatra krmawaz gur ka wulatra so mag eyi aka hankal mapr gaka gaka <hesitation> sai tga bata lokaci wai yambzi sktra kaza kayi kurai nag snam tga bara ko ka haima ko dzani avr vr tgtara buktitra kiyi ya lka hau lag yimi maga barakiyi ya skti kaz kuri mapr ga barakiyi skai kayi haulage ani ya trnr na. Na snam tg tara nai ani yi dhlusi ya trama kawai so ini ni kulni ani snamti tara tatiyaka bayani akwa nr rayuwarna tiya kthr banda haka kuma ya da ba apri kiyi employ nda akwa kiyi hau kiyi kti ndae nr kthr kenan inda hapr employment ni ya bora kiyi kti ndae andnambzi kthrali zye ba znam lawyer mam mapr slak tara faru atakra ar chemist na ni kadar labar layar apr ar ini kulini ahani adiyaka nr gangan kur tyar tara hja wai anti ini kulini ahani ani snam tipr da bara kayar eya aka znam lawyer ni kuma lawyer ni akri siyaka agreement laka aka nr yidizi aka kuma yada tachi nir tam tam kur apr a rani snam tiyambzi kanari zhapr snam tramta kowai ata chiya wai kaz dlba mal na ahani adi apr kuwani hya tza hali apri nda ahani tza apr kayinki tni wai so to ani vi nan tiyaka tiyaka bayani nin nr nam biyi na sinir na ri.